Yeah when you always find carpenter ley will hold ley nail to the place ley want like attach or ley want nail so when you hold it with your two finger and then you will use ley hammer first you will na start knacking it hard so you will knack it small until when it get strong in the wood then you start to knack it hard knack it hard and and you continue until it enter in to ley wood or ley wall.